Paisyet ap sapunii awendii tukee awaal menengai, aitu anyatil nepo tukuk, akonor nepo tukukii akatil nepo ngoroik atou apoisyen aunsenii aunen ingoroik, apoisyen aun ingoroik koyerokyon ingoroik ap konyun atou aun euu awaun tukuuk, awocheruu nepoo tukuuk, makituitos makipoisye nepo ingoroik ak nepo tukuk lazima kinde tapan nepo tukuk akinde tapan nepo ingoroik koo poisyet ap sapunii konotok.